<hesitation> Raha raha mahare tretregne olo nividy hagny amignay atoa iah da izao gn'aniko azy, azafady rô fa sy <hesitation> sy e mpahandronay e sy mivaky loha fa am'tiky indraiky mandeha ty ka mandoa vola agnao fa ho ataonay sara gn'ame magnaraky hagnome toky agnareo ahay fa ame magnaraky da ataonay sara e sakafo da ame magnaraky e nareo mandoa v- mandoa vola fa hizaka ame mpahandronay aho mba hagnasara an'io sakafo io.